﻿nakarafjo to landanate ayam rafjotine to bamu rafjatuko to ayam aka buraɗin akabuɗi aye gitika tarbiya woko tarbiya agi bato waka tarbiya agi bato waka tarbiya akaƙartibo to landa late ahhkandalake akatalandalake mana to dut osamika tannan ka hankali aite kamma kanata kana mendu kai ko inama kanata kana mandu sabida kagaruka mende akatamiya garakamende naina buda naina buraɗan kuma natakaye to banne ayam narn murma gabawaɗi murna motane saboda nitemana nite nite sabida tanankarenibay ai kuma tanan kabayayya ginto ay kuma ta iko ilamima boko tako mazamani landanace akatakici sabida tala barana tarbiya malewoy akatamiya kandelacceakata tarbiya maleway tunumana sabida sabida iko karato mohammadiya lannate kannadanate ay landanate to wance cancinainikara walandanace kandanale akatamiya. ﻿aice <hesitation> nale ibeli ni becimana landacacamana aka to bayci akatokuma zumbulaci cinnaka zumbulun burm mafe kuma cynanka mabiyayya to landanaci akatikici kandalaye akatikici ladofako lawya nanaka yanayita rayiwa ticine landanace kawya akatikici to katikici akatikici kandalannele kamewedibay toh nammanadaki toh mainakorra amaina daƙarau ɗaƙaru nalaila kaman woɗi bai ƙyaro anci muwali aƙantiku naladafaa babaci to muwalikai to tadine akatamiya kan dalate nandalete wanci nanakati nandalate akata tininka hakali nikuma tininka beta toni tamana inilaci tukoinama.